Xa ho ña kuchio kana na ko no medico jan ta neo ká kio ta nru karadio, neo vitamina neo kó ta kixá kuchí vao, ta ni nra chí kixao nrida no ña, koño xó nruxi xó arroz xó, nrida ña nrida noa kuchio, yukujan nrida ikuti noa, yucho ta nru kanradio, dia kuti ni nrio na kini kanradio, toko dikuan kuchio chí nruchi jan ni, lia tikuti jan ní, lia papa jan lia jan ni ixao, ta nru kanradio ta to ichio ko mili kó na ga ña nguan deporsin dani ichio, ka china lechi achina xin sapana, kana nru kanradina, nru kanradina ka xina lechina ka xina sapana, ka xina nrida ñajan na na najan nru kanradina duku ingaña najanní.